اول شي احط بالمقلاة شوية صابون وموية شوي دافية او سخنة واتركها تقريبا لمدة ساعة بعدين اغسلها بسلك او ليفة او اسفنجة على حسب المادة المصنوعة منها وبعدين اجففها زين وبهالشكل اقدر اتخلص من اثار الحرق